È naŋ hȧì wȧtì guùŋ bȧ, ke ɗɔɔ yii miŋ kuwȧ è nɛ̀ŋ gbiŋ, mìŋ yaȧ goongo kɛ̀ kiìŋ anyunùim nyȧŋ donaŋ jè ɗɔɔ yii, yèè mìŋ naŋ hawe kpoloo yèè mìŋ naŋ wòò jawèim mìàŋ, mìŋ kɔɔyɛ ko dòmaìŋ weè, mìŋ naŋ nɔŋ gɛ̀ɛ̀ ko gboo mio, mìŋ naŋ nɔŋ gè feìŋ dìì, yèè mìŋ naŋ guùŋ yɛ̀mɛ̀ dȧȧ hɔ̀nɔ̀ɔ̀ taai e nɛɛnɛŋ wilɛ̀ sùȧ, yèè mìŋ naiŋ ɓemè, è naŋ guùŋ hìɛ̀ŋ zɔlɔ̀ jii miɛ̀ŋ òfoo ke ɗɔɔ yii miŋ kuwȧ nɛ̀ŋ gbiŋ wèè pɛɛ ȧnyunùim nyàŋ aŋ jè, mìŋ naŋ ɓɛìŋ kuii gɛɛ̀ mìŋ naŋ mȧȧŋ, mìŋ yaà ɓɛìŋ nɔŋ kaaìŋ yèè mìŋ naŋ yɛ̀mɛ̀ wo jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ bȧ wò yaȧ hinie, wȧȧŋ diè, dèda kòòùm kɔ̀ȧ? Mìȧŋ mìŋ nɔŋ kààìŋ sùȧ dòmaȧŋ, yèè wààŋ aàŋ kuwà weè dȧȧ hɔ̀nɔ̀ɔ̀ taai, yèè wò naim kìɛ̀ŋ dȧȧ hɔ̀nɔ̀ɔ̀ taai yèè mìŋ naiŋ hȧȧ tii diɛŋ yèè è naŋ nɔ̀ŋ dȧȧ hɔ̀nɔ̀ɔ̀ nɔɔnɔŋ dièguùŋ, è naŋ ɓɛìŋ nɔŋ ngèè hìɛ̀ŋ zɔlɔ̀, yèè mìŋ naŋ ɓɛìŋ gɛɛ̀, mìŋ yaȧ ɓɛìŋ kɔɔyɛ wèè ngȧȧ miŋ dè ko dòmaìŋ, yèè mìŋ ɓɛìŋ nɔŋ yɛ̀mɛ̀ wo dȧwi miɔ̀ŋ bȧ, wȧȧŋ diè kòòùm kɔ̀ȧ? Mìȧŋ kpeleò, mìŋ yaȧ nɔŋ kààìŋ sùȧ dòmaȧŋ, yèè è naŋ sie è naŋ ɓùlò dìmȧŋ maŋ gbiŋ, è naŋ naȧŋ ɓùlò maŋ di màŋ, mìàŋ. kɛ̀ tiŋ nii naȧŋ yò, yèè wȧȧŋ ɛ̀ɛŋ, kɛɛ kuwà weè nɛ̀ŋ jɔa e nɔ̀um sìwè muŋ dè muŋ sɛɛ̀ wɔŋ gɔ sùȧ muŋ kɛɛ̀ gboo, yèè wuŋ pɛɛ naŋ ɓɛìŋ nɔŋ kpɛ̀nɛ̀ŋ dȧȧ hɔ̀nɔ̀ɔ̀ taai yèè è naŋ nɔ̀ŋ dàà hɔ̀nɔ̀ɔ̀ nɔɔnɔŋ le tiinȧŋ, yèè e zɔlɔ̀ naim nyɛ̀nɛ̀ŋ yèè mìŋ ɓɛìŋ nɔŋ kȧȧìŋ dìì mìŋ naŋ hnè gboo yèè mìŋ naiŋ fè jawè miɔ̀ŋ wèè aŋ nyùnȧŋ nɛ̀ŋje aŋ jè, ke ɗɔɔ yii yaȧ ɗɔ̀ɔ̀ zɔlɔ̀ weèim mìŋ naŋ nyìmè kɛ̀ Dayȧ manaŋ kii mɛ̀ ɗɔɔ yii.